स‌ंसारमी झिक्कै किसिमगा रुखा <hesitation> बोटा पाइनाछन् । अब तैमध्ये मुइले जानेगा सुनेगा ऐलेसम्म धेगेगा <hesitation> रुख भनेगा साल, सिसौ, बयर, खैर, पाइन, देवदार, उतिस, बर, पिपल, निम, अम्भा, आम, कटहर, लिचि, जामुन, सल्लो, फलाट, गुराउस, चिउणो, ओखण, कपुर, आरु, स्याउ, अम्ला, काफल, किमु, रिठो, मेल, घंगारु, त्रिमणा, लिसो, बाज, खर्सु, भिमल, खणी, सिमल, चन्दन, रातो चन्दन, कटास, ऐरो ,बैरो, भोजपत्र, लिप्टिस, यसा किसिमगा <hesitation> रुखा <hesitation> नामहरु थाछन् । अब यिनी रुखहरु भन्या तराइदेखि माथी पुर हिमाल हिउ पड्डे ठाउगा रुखगा नाम हुन् । अब कोइ बारैमास हर्रे धेक्किना छन् भन्या कोइ अब पात झड्डे पतझर तासा तासा किसिमकिसिमगा रुखहरुगा नाम हुन् । तनि भने अब कै कै भित्र पड्डाछन् था आछिन ।